Raha tsy maintsy mandingana sakafo aho dia- handritry ny herintaona aho dia aleoko ny mandingana sakafo maraina satria ny sakafo maraina tsy maninona na tsy misy fa ny atoandro le avy miasa iny ianao de tsy maintsy mihinana na koa lay hariva, mety tsy hahita tory ianao raha tsy mihinana sakafo.